واش فراسك بلي الطيارة هي أكثر وسائل ديال النقل أمانا، أكثر من الطوموبيل من التران أكثر من الكار، كن هاني رميكون حتى شي حاجة